Kit nopwoti ko amin otkinye ko amining ko apwati akopa kuko, kuko apwati amu kitikonon akomwai atindonik chikipa atkinye keny.